Kuae tétäpe Tailandia jeivape yaja ñavae yae jokope guinoi retata ma tamaraeme el guay jei supe reta va kuae tamaraeme jae reta jaeko ipo oñono ñanepitiaka re jaema jokogui jae reta ojo ome yande iñakatindi yandeve reta jae jokua jae reta ome tamaraeme jokurai oyupabo yandegui jaeramiño bi guinoi reta mboronboete okuakua mbae reta pe opokovi iñaka reta re jaema oipota jei ofensa osea que ombuetea guinoi iruva o ueka bae suguivae jaemako mbaeti jae reta oipota esako jokope supegua reta jaeko, omo practica mopeti tumpa budismo jeiba jaeramiñovi oime kata guinoi reta jokuae reta opoko areteta guasu dibe oyenmongoi pipe reta opaete kua reta teyta pegua reta, imiari corepoti re jaema jokogui eeh oyenbuete korepoti reta re